कै कमरा थे वैक्युम करदी वक्त कुछ बातो को ध्यान रखूं चेंदू, पैली धूल साफ़ करिक थे फिर वेक्यूम करियूं चेंदु कमरा का हर हिस्सा हर कोना माँ वेक्यूम करियू चेन्दु